Ah'ndival nyè agwod de kwa, ara skwa iri skwi man ta giya ndi ngide ta wudahi de man ntaway man aka dè lèkonè ko kuma a'nka nhiy ngay aka de ngiha vungaya sa antaba gak'da ana? Tè wudahi kam asam nga aran man tè maffa tè palay gwoza tè'usa aghalaki nga nta wudai messanger zye mana mper wudahi a lekone ata shka wudahi avuzi ata dzudzor mwiya mwiy nka nhada gui ba nta de giska'ka amana nasa mamhi nga zey ana ndi man babhi nga zun, hara skwisa ba nta nguh nka mpa, nde man nta ngih nta n'tit nyam aza, ndi man nta ngih nta avuziya mpurada swkisa ba zhe agide man ntawai nwudai ntenga a te de lèkonè bi aghalaki'n ba ko nga basa an de man wudahi nta nhiy sa man nta ged messanger azhey sa nka nhiya avasa nga de ngih va, nta palay kam amatsa aghalaki nta gui nta, aman ta gishe wudahi nta mburke'nte wiy man kra ngaya nshke atasa a gishe ata de a lekone' ko kuma man nga gwoda ma nta giske'avasa agida nta nde ngide anta gaha lekone, ah nye kam eh gots mana nta wudai ndyi man nta giska ta deka mè sata ama mandalay ga yè war'da. Aman nga kam nga mba n'gih mwi domin babb'ga kamar n'gau lèkonè ko nguh ba nenga giska ka a nri'na nenga am fuka aka de lèkonè, aman mandalai nga zhe dyi man de stad chew ba nta ntewiya ta nguha wudai ntenga ata warda nta bi zhe a, agide nta nga gada nte nta sata aghalaki nta nguh kra, katan nta kuma kra nwoy dei bab man nzal nenga azbay angde kuma guva mana an nwoya mana nfyi wudai an lekone bi kaga tsad'tsad aghalaki'n'ava ntenta na, man nga ntu wudai kam nga ngwotsa de man nta nfuka lekone kam azuna nka nhiyi ngaya asum ngide ka ncived shke lekone ba nka nzlew geda mandalai man nta nwoya dei lekone bi ba akine nda nguha vhu kinne akinna nley nwali kinna, akinna nley nwali nkine kinna shun mva apa nte slombad man nte de karfe chud ged nte dwo nhash n'skwi ndiya nwiya nwudai'sata ka nslombad kai ngaya nka shkw nwiya taza sa vak skwiya nri nka nhiya nduba gadsa kaza dwo bizngaya palay ngide ka ndeka lekone bi nka nshke nwiya bi kata hara zuna nta slumbwod nta lekone' to wudai'n gui nta ba, ko anta tè ba tunda ka gau tè wuday. Ko suna a gada ntenta man kir ngaya adè lèkon to pats ngide ka dzudzora a kadè wèrè n'cived ndik de? Ko ehn ndik nbuda? An ndika'kada an ntewi de n' te lèkonè dè sei man nga nde vala ko guv'va nteva nde ntenga mala mi hiya ba ka baha an nka ndu vala agida ntai ai gadkam nta wudai an ghalaki nga ndika ntenta ba ndi'n giya azhe ndi man nte de a lèkonè azuna ata za de nli walinta a cived ba zhe ka nwarda unifoma nva a liy wali nenga har man ka nslacha aged kra bi kra amba ndiya n' mutsur a dara nhash skwi ngide nto bolala mbaliy an' de nhash skwi ngide kona ajakuta an gui meme, to an'tanta nwuday an'goia azhe nenga nte skwi mana eh n'woy gada nya

Sai adèba ni andi ngidè ata lèwè a gide gide hara ta de mwi an zhigilè an'tsuko ndi'gidè ta gèdè ma ata ngots a wandalai nte wiya maffa avasa, skwi n'tskowda a maffai anta zo kumba sa to nenga ntena man nta gada gau ntebi nta gada gata kam ko ndawa an wandalai ba dwo wiya asam golai ngaya nzowa apa aka gau wandalai ngaya man skwi gidè ngots apa arai maffa sa nta gada zau bi ara maffai wudai ntagada'ntsina dai maffa arai nte gada ged dayi ngide bi to skwi man nga nlew gide agide nya kam nten da agide nenga ntena aza nhadiya agide ndi nhalaki to ntanta di man nga sun nta kabi kuma n'shke kuma nga sa ngotsa man galabi ba nta nyika ava wandalaihiya'n a man nka ntsina dayi maffa kuma ka za gada a wudai ngaya bi man kir ngay adè lèkon sai man kadè vizi kada wèrè ndiko a lèkonè dè man nga kam amba mana anga n'gih va bi domin babba ga kam n'gau lèkonè wuday a lèkonè bi, ndi ngidèhi tashika tachi ndohi ngidè a ngozngaya atsina agada wudaiya a bi akinna slombad kat'sa kam kaga mali mana ngan nga ntenta na skwin biya sa nenga ntena, ndi nhalaki skwi'n tsukwot'nta ngots ka skwisa to nga ndi ntenta za maka? Kaga nga zhe ava skwisa bi dole nenga ntskwoda sakaichi avu'nga skwi man eh nwoy gada's kam nenga nta